Malaka anao atody a, de malaka anao bôla, de malaka anao fôrsety na koera de vakinao agnatin'ny bola akao atody io de kapohinao de rarahanao akao sira rarahanao akao tongolo a raha ohatra tiàgnao atao tongolo a de rarahanao akao poivre raha ohatra ka tiàgnao atao poivre de atenginanao lapoaly a de afanenao menaka de enda- arotsaka akao atody iny raha mafana ny menaky de avadika izy avakeo de vita ny atody.